Kɨye kua ñe kɨye oipota sevegua jei jaeko mbae ayapovae <hesitation> ipuereta akɨye ayapo jaeramiñovi ketɨ aja yave pɨtuyae rupi sepuereta akɨye jare kia ojo yandegui yave ouvi jokuae ñaneäkape yakɨye vaera ïruva